Pos si quieris consejal-ti no sé si yo sea la pressona más aparenti. Estás ciertu? Güenu, á si acasu te pueu ayual. Essu, tu me cuentas i alogu pos te pueu yo envereal paí pa anguna pressona que te puea echal una manina. I enantís de prencipial col tu aginaeru, te quieru agralecel qu'aigas teníu la confiança de cuental-mi i perguntal. Qu'estas cosas alas vezis aconteci que a unu tamién le tien passau i puei ayual.